الظاهرة الوحيدة اللي موجودة في العالم لو بيمدينا ان حنا نتخلص منها او المشكلة اللي يمدينا نتخلص منها هي مشكلة مشكلة البطالة. البطالة لو حليناها خلاص <hesitation> ما راح يكون في فقر ما راح يكون في سرقة ما راح يكون في اي يوم بنحل البطالة بس. الموضوع كله في البطالة لو حليت البطالة فانت حليت المشاكل حليت كل شي